गुलाबी रंग एक अच्छा रंग ओसो यह ओके रंगो से मुख्य अलग तरह की भावना और विचार जोडो। यह एक ऐसा रंग ओसो जो मुझे के नाजुक रोमांटिक और खुश मिजाज महसूस कर रहा हूँ।